دايما يقولوا إنه إللي ما إله تاريخ ما إله مستقبل ودايما أشوف إن مادة التاريخ مادة مهمة جدا، علشان تعرف جميع الأجيال إن هذي الدولة إللي إنت عايش فيها وذا المكان إله تاريخ عريق لازم تحافظ عليه ولازم تفتخر فيه، فأنا أشوف إن التاريخ من أهم المواد إللي لازم الواحد يدرسها.